न्यूजीलैंड ने संसक्रत्ती न्यूजीलैंड जब माओरी विरासथ चे प्राकृतिक प्रेम। खेल न पर्ति जुनून चे जान कहते हैं अंग्रेजी भासा न माओरी अधिकारिक। भासा चे जान माओरी संसक्रतिन कहाने भी छे न हल चे जान लोगपिरिये। च खान पान हांगी माओरी <hesitation> पारंपरिक भुमिगत खाना। पकाने की विदिये जे कहे चे जान फिस न चीप्स चे चे जान इसाई धरम न। त्यहर कहे चे वेटांगी डे न मातारी की न पेसी फिपा जान त्यहर चे कहे। जान आरामदाय कपड़ा पेरे <hesitation> माओरी पोसाक चे जान। न संगीत कहे जान माओरी हाका से जान प्रकर्ति प्रेम काजे महत्वा पे।